Taasí we de a fii mban foofe de a bjéeŋ, jédi wina bjéeŋ ma. <hesitation> wi maa wi unjéti, yóyi wi ma wi maa wi unjédi, unwi yaantii yaantir, hangisatina gembe geegi <hesitation> unɓúr gbúŋ gi ma hanu udan madani taasí. To ma ndaangi bâan ntaaste, Winooni gi mo ulore, wina taasí ma njédi, win sujur wa a ffoda, unan wu to balagi, nesba gidaaje. Wi ma tíngani, gilor gembe yaantita a ɓaali ma wi yaantita a hódi ma winan daajire ngi biñaŋ winan wi sujura a ffoda, untaasti taaste, unan wi yaa a ffoda wi tingan anan daaj.